Ha tovuqlar o'z egalarini tanib olishlari hatto o'z yo'llari bilan mehr ko'rsatishlari mumkin. Masalan tovuqlar yaxshi xotiraga ega va ularning yuzlari va ovozlarini eslab individual odamlarni taniy oladilar. Ular notanishlarga nisbatan tanish odamlarga boshqacha munosabatda bo'lishlari mumkin. Va tovuqlar yumshoq tovushlar egasining yonida bo'lganida qoniqishni ko'rsatishi mumkin. Bazida tovuqlar egalarini ushlab turish yoki yaqin o'tirishlarini yaxshi ko'radilar.